Taban eron fa safarkan kit shanta edjikani, awalinkelka kitin makuja tabaga kodod kododaker tabagoja kikiker iskeroja wayarwin kojido oker, oker, oker okerosa sosta kofosa dageroka khalsili fisha fikan taban kofimo tar yani, ketlon digdankangon kofimo <hesitation> keti kiti kikiker iskeroja kofa minjosi.